En général zagny za tsy dia le mihignan-tsira be regny fô ataoko antonony fogna sira hohagniky. Donko tsy dia ahegnako zagny sira hohagniko satria za tsy dia tia raha tsisy sira fô raha misimisy sira fogna raha tiako fô na izy zegny tsy atao an'ilay makirina be masintsira igny fô atao sira mambamabany ndraindray na atao amin'ny antonony.